أول إشي تضع على شريحة الخبز تضع شريحة جبن بعدها شرائح اللحم، بعدين تضيف الخس أو شرائح الخيار فوق اللحم بعدين تحط شوية مايونيز أو كاتشب فوق الخضار بعدين تحط الشريحة الثانية من الخبز فوق الحشوة، <hesitation> ثم ت- تقوم بتقطيع الساندوتش إلي نصفين إذا تحب وتستمتع بالسندوتش بس.